په نایجیریا کې د یوروبا قوم جشن یو مهم او رنګین دود دی چې هر کال نمانځل کیږي. دغه فیستیوال د یوروبا د کلتور د ساتنې او ځوان نسل ته د دودونو د انتقالولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا فیستیوال د هنر، موسیقۍ، نڅا او دودیزو جامو نندارتون دی، او د یوروبا د خلکو د تاریخ او میراث په اړه کیسې او افسانې بیانوي. دغه فیستیوال د نایجیریا د کلتوري تنوع یوه ښه بېلګه ده